मसूरे दाल बणोंणा ले सबसे पैली हम मसूरे दाल त ध्वोला वेगा बाद वेता हम कुछ समय त भिगोणो छवाड दयोला वेगा बाद हम तड़का तैयार कला और फिर दाल त तड़का म डाला और अच्छा तरीक़ा से मिक्स कल्ला फिर वेगा बाद हम विमा नमक हल्दी धनिया पाउडर डाला फिर पाणी भी डाला और यूँ सबू त अच्छा तरीक़ा से मिलोला फिर ढक्कन लगे के मीडियम आँच पर हम वे त पंद्रा से बीस मिनट तक पकोंला।